Pos Sri Lanka ,la genti que conoçu qu'á estau pallí, izi qu'es un infiernu tropical, que tien una climi tropical mu úmida i calorosa tol añu. Izin que la temperatura es mu alta i la umidá tamién es intesa i mostosa, enque tien una climi estupenda pa estal-ti tol día enas prayas. Peru izin que la costa de ponienti es un poquinu más seca assinque lo de vesital la selva pos alla caúna, yo me queu ena praya tranquila.